Isan'ny biby tena atahorako indrindra de ny bibilava tsy haiko hoe manino aho no matahotra bibilava fa vao mahita biby lava fotsiny de mandositra no ao an-tsaiko voalohany na ny pozin'ny zareo ary de efa mampatahotra, de manaraka an'izay koa ny omby koa tena atahorako satria ny omby manonto ary raha voatoton'ny omby ianao dia tena maharary.